मिस्र के संस्कृति नदी के किनारे बसल लोगों। के संस्कृति छे ई बहुत पुराना संस्कृति छे। मिस्र के संस्कृति अपन कला वस्तु धर्म। इंजीनियरिंग के कारण बहुते प्रसिद्ध छे। मिस्र के लोग कृषि करे छे मिस्र के लोग। मिट्टी के बने इट के घर में रहे छे।